Mitambatra manome ny <hesitation> antsoina hoe solosaina an ny fitendry na clavier hoy ny frantsay, ny efijery na ecran, ny souris ary ny vataben'ilay solosaina